Ogueyi retarambueve <noise> ivipe opa <noise> suguireta jokua <noise> atmosfera <noise> ipitue jupivae <noise> jaema oikua mbae <noise> voyaporetavaera <noise> ipitupa <noise> tupa oiko <noise> jokoropi reta <noise> jaema <noise> jokope ovae <noise> supevaereta <noise> ombori <noise>